Alura sa veneise me amis da fora mi si ades ch'a taca fe ën po freit përché suma si ën muntagna cunsiglierìu dë büté <hesitation> vestise bin, bin bin, magari cun ël bel maiun, 'na bela giaca a vent, magari purtese ën paira dë guant përché s'as pa da ëndua arivu e ënsuma da tüti strati për pa patì ël freit, ch'a i sìa anche ën bel paira dë scarpe përché parei a pöl andé a zgambiné për li e fait